الأكثر ذكاءً لانه الذكاء اهو اهم شي وهو الي من خلاله تقدر تحصل على الشهرة او الفلوس او أي شي غير فأكيد الذكاء